<hesitation> advice nekianyoru, kogianyorune choronok chechuk. Ng'anyoru ing choronok chechuk kokimii kurupit nikikinetisyei, ko ngingeng'etisyei kinetisyei akopa piasik kotun petut ageng'e ang'et awe tuyonotok. Konawe tuyeti panyoru tuyonoto agas akaschigei konokoschigei, ale anyoo ale ngatiem konanyoo nyatiem ayai kokii kasit ap piasik. Anyo acheng keswek al keswek, acheng pospat, apatisye aas korok akany konopityo kesyek, awono ropon awe imbbar pakere lainwek akerer lainweki anyoo nyoip keswek. Kokaech potou ande apangan lainweek piasii chataa nap koraki anyoo, acheng mbolea ande mbolea aei korok kepwa ak laak. Kopwa lagook ketup, konokitup piasik kekol piasik. Koropon kopwa piasik kei, awacheng kerchek arip aas. Konikapkarip komong piasikei. a a asember asember, aishi, akasut. Kopwa piasik kai koropon kotuun koruryo piasichatak konapalu piasik anyoru piasik chechang. Kwa kianetkei kiageng'e alee kaa kiiy nekimwae kokaran, akokitecha eng petusye chotok ager ale kapaipochi amuu ni. Ndikimakas tikimayai kokiamua kongoi yeah.